मंसाच्या मानाक समाज शांति मेळपाक जायी जाल्यार मानस संगीत आइकता मागेर अपुणात तेच मण शांत जात। यात संगीत तैयार कारपाक खुब काय वस्तुंची गरज जायी पडता तेतूर्ले थोडे वस्तु मुतल्यार तबला। पेटी, पियानो, गिटार, अकॉउस्टिक गिटार, रॉक गिटार, ड्रम्स, मुरली, वॉयलिन, पेपरा, झुंझुने, सितार, वीणा आनी खोब काय।